एक आस्ता बुरगो तोभखुप गरीब आस्ता फः एडवेंचराक डोंगर ब चडबाचि तेका खुप उमेद आस्ता आनी यात करणा खातीर एकदा तो बुरगो एका डोंगरार गेल्लो आस्तांतेका थाई तेका मित एक जादुई कम्पास्स जो जेवा जेवा वापरतात तेवा तेवा तेका खजाना मितय। पन तो तो खजाना साधीत दान करीत आस्ता मानन तो खोशि आस्ता।